Mbi ndeghe nku ka bindeghe njie ōshen ome ka bindeghe nkumi ekumi jid nkumi ebi bae nkumi ebi nsa nkumi ebi bi ni nkumi ebi eroń nfam āfo njak ka eku ka egbarabon nkura mkpo ti-njim mfa mba shen̄ ghe ekumi na bi isa bi inik bi isaghi sa mfa nnon nshen̄ āno nku ka bindeghe goghe gōghe ebik a nji āyuk a ayip ma Abing a se Agbor oru eyuk ama wud ba óbo nche ayip aki sue eki yuk ta a a a eshi ebare abin a se se gin nkum ányi feb na nkum ńyi ojen ojena wud feb mbid nyi mbib-e-iiken-ken mbid ikpūk ebin a n̄yin̄e se mbid ikpuk achi mbid erim-erim na nnon eki yip nyi feb-ee-eba kim oran̄g ekim orang na efin aji afo ekim edi orang-e-mbid ken mfa-mfa eyim abi kpo chan̄ghe. Oh nguń amān orańg-e-mbid gbo chańghe mfa-mfa eri aji nji nkui ano mmon monche echághā ache abińg-a-se mbime na atu <laughs> mbime-mbime na atu n̄yi afo ache āma mme echághá áno ache ache asik eki ye ka ónyoe <hesitation> achágha áno na átu ama afo ka ebime ka ágbe oju éfik atem eringha njae áfo ache ma ochángha ma oyeba goghe goghe ebin̄ áma akpań-aguru etak efara étak efara kpe eringh nje áfo nji echira ano nji nku ka bindeghe ebiń a etik-kpó ache ari me ebin a se etik-kpo kpo- kpó ache ama áfo kpó changhe ane aduk from mba ogim ebara áyók ka mba ogim tah. ábák <hesitation> nji ebin̄ a se Agbor oru eba nōk- ōnọk eki yuk se onok between ȯsȯ ogim na Agbor oru ānōk éye ka ofu mbi ónók ano enók ga ōso ogim na Agbor oru. De echi aji afo aki kuń akpghe n̄chogōd etúk ano atem kput kput kput kput kput tah eri eba chi oyuk ano eki changhe abin̄-a-ayi se ball echagha oki yuk se Agbor Agbor street Agbor oru na āchāghā eki yuk se osere mba tań na osere ogim akib-o-chāghe oki yūk se lagos lane na Ekima na achaghe na nnon ye ochāgha ache ejena mbi îron̄ kpe eje eri ka boki ke eje eri ka ekparabong eje eri mfa na nnon ye ojena āno erom kpe éreh fań ejak oji na atem ejak ano oki di ewȯr ebak man and nku Bindeghe mba nne se eringha nji ane oki yen nne nku nne akún ȯtu āmim se eruen nji yen ntem ȯme mfo oru nki yen mone-nyen ȯme nna nnon nshōme áyima ejak anō afo na otui mbi afo eki kume akak awor akubi nji ábo feb <hesitation> ejum nji tad nji nyine n̄kere mme se eh na ngūn etanim na nguń aki tan̄ ano? Eri se ngún mfa-mfa erik aji oyen̄a ano se erue mbin̄ eki eki ebin̄ kpo chan̄ o eki ebin̄ nji okāk ka ebin̄ tah. afúm okāb-isua nyam. óso ǹyi okāb-isua cheee ken ekure ebāk etek eyima mbi kp changhe orang orang oki chō orang ábi o edik orang abi o ta weh okuk edik orang abi o edik orang abi o ta weh okúk edik orang ebi chánghe mfa-mfa abi o achibe anām-onam bi'yu kpo chánghe kpe bi gome kpo chánghe ka banana kpo chánghe kpe echi ejum kpo chánghe mme nku ka n̄shi Bindeghe mme se eyin ebim mbi chen agōghe mme mfa-mfa cha nka kpo oyin kpe ejum na ngún etanim na ngún achibe atana áno ajāk kin eh na nkpa kpa nta na abon e mme mbira ano me se ngun nyi.